پشیانی خپل وېښتان د ځان د ګرم ساتنی لپاره کاریی کله چي یخ یی نو په وېښتانو باندی ځان ګرم ساتی وېښتان‌یې د احساساتو ښوولو د پاره هم کارېږي. کله چي وبیریږی، نو وېښتان‌یې جګ ودریږی دپیشی ویښتان ډیر نرم یی او کله چی لاس پر تیر کی د آرامی احساس ورکیی نوویلای سو چی پشیانی خپل ویښتان دځان دګرم ساتلو، عکسلمل ښوولو او داسی نورو کارونو دپاره کاریی